اه في مدينتي اعتقد انه شخص اه الواحد يحتاج الى خمسين دينار اه للاكل يعني في اليوم، واه من الف الى الف وخمسمية اه دينار، اه في الشهر. هيك يعني اه نقدر يعني المصاريف يعني بخصوص الأكل.